<noise> pakusatey ya'na empo-empo suwalei teya'nakawuyale toburung tongontos senewu suyune sumukne sujendela lumo'pu tamei te'mangulene kong ko inte iselem makura ti'i tou mangula apa ti'i suwumombalei <noise> kote te'ise mamiho tampan ne mamiho sompoine ore'to na kuna'a sarangne a ore'to na'sompoi mera'te topiohan ne kute teto lumompo tamaisu jendela tetukomanggala kote'a apa te'e mangala kapu- te one peitu tum apa pitu tu maronos sta te'tu ikomunan mangase wo sumu'ne tepi'uhuhan mangase one letsu'a apa te'e supan dulum a ore'ke're nakum sumpan dulum menkawuian na mera'tonaloben tetampanne nalobetampanne sarangne a kunsompoi te'e a men makawuia tona rondo-rondo setasusai narondo setasusai toa kamu'ne tupingkunolan ne a one leto hiya mempo-mempo su empo-empo suyune sutukar makawialeto wis Kene su punu limo na one a apate burung na ngonto wi nangule-ngule te rentampa ya supu limo tera wi kuna sumbale kote oneren supu limo topihoan mangase tampa mangase sompoi ne pihoan ne nating bayar lo benne tampane maloben a sompoi snetopihoan mangase ungku o temen kamawiele o one se ne kote anak ne dana te nakatalu na ketei anak anak ne to o kumko natan ya tera nana kira te ore pira wulan te'e wo one a anak ne